اللون البرتقالي عندي مرتبط بالحيوية والطاقة يعني، يحضر في غروب الشمس وهو لون دايماً يعكس الفرح والنشاط في أي شيء، اللون البرتقالي لون نشيط ويتمتع بالحيوية والطاقة دايماً نشوف فيه فيه البهجة يعني والطاقة والحيوية.